Este bueno njaoin iin nama nama chexte kuaxhin nuu, nio nama kon ndakete yo'o iin, iin xaon yo'o kuu kuyoko ndakeyua iin inivéno'o pizo kuu este ndandayo kuu kaxi nama chí kuachi no njaneoyo.